Se ami enkeudde kídtin ‘ebe mi mbemisi anii ndo e. Akpa, nnyin ikedu kan̄a kidak ufan, kidak ufan oro, mma ndin̄ore e nine edii umem nsie, nte, enye etiede nsito oiuu ke enye edi, ndi enye edi okpono Abasi kpukpru Oo, ndi enye otu, etu eti ufok, etetu nkan̄ efe mma ndun̄ọre owii, owii edú nsìe, nyun̄ ndion̄ọ ke edu nsie afan ma ami, nibemisi ami ndinyiinee ke ndo, mọdiọn̄o se enye amade, enye nko ọnyun ọdiọnọ se ami mmade n dunore e enye ọdiọn̄ọ min nfannifan ami ndiọn̄ọe nimae bed akpan nikpa emì ekenehere anani yak ami mma e edi ke enye ọdiọn̄ọ nsine iyem ndiwọrọ, esine, nsine emi edide owu omu <laughs> oluu nifen inyi ikude esine e i eyie min nte e ke afan eyie oiuu nwen inyun̄ ikude kan̄ma dọkhọ ete ih ke enye ọnyun edi akparawa, anu nko mmae. Ntak edi oro ami nkemekdee nte edima ebe mmi, mma mma e ke etun esid nni nyan. Mkpono e nte mbe ekpọsuk edi nte ekedinjenede nte etiede ech nsuk nmammae, <noise> nsuk mmammae, siak enye nko idakha min inam mbra. Eiye nko edi aka n̄wed, <hesitation> édi owu emi ọdiọn̄ọde nwed siak aminke, mmie edu wuem oro anam min nsuk mmama ebe mmi tutu edisim mtin emi, okemeke ndidi aka n̄wed owu ami nka n̄kodo ata utip me ndika nkodo atuak ukod me ndika nkodo etip eyip se ebe emi ami nkamade ayun̄ mmek mmekde nte ke edi ebe mmi ekedi aka n̄wed owu mak ọtudo nnyin owu iba inyun isana nte nchido eka, itie emi ami mewan̄ade, enye enen̄ere min se mme n̄dion̄ọke enye nko awud nsin. Siak ndisime iba ikemeke ndisan̄a kied. Ibọkhọke mme ọtiọk mkpo, owu emi ọdiọn̄ọte mkpa ana ọduk nduk ma owu emi o̱dọn̄ọte mkpo, ndisime ikemeke ndi ndi ọdiọn̄ọ mkpo owu ọ aka nwed owu ikemeke ndiduk nduk ma ndisime mak ididae iduk idiọk usuni. So kpupru mme edu emi ami nkekudde ke ebe mmi akanam yak ami mmeke kidem nsie akanam yak ami mmeke nte ebe emi ami ndode nyun mmeke nte ufan nni